כנפצ׳ל נִקְרא כִּתַאבּ גִ׳יַיד בְּחִית כִּיְטְלְק לִיַא אֶלְחִ׳יַאל וּכִּיְחַלִּינִי נְעִיש לְקִצַּה בִּטְרִיקְתִי לְחַ׳אסַּה, כֻּל כִּלְמַה כַּתְחְלֶק צוּרַה פִּי דִּמַאגִי וְאַנַא לִי כַּנְרְסֻם לְעַאלֶם דִּיַאל לְקִצַּה, אַמַּא לְפִילְם פַהוּוַא תַאגְ׳רִבַּה גַ'אהְזַה וּלַכִּן אֶלְכִּתַאבּ כִּיְעְטִיק חֻרִיַּה אַכְּבַּר, וּפְנַפְס לְוַקְת אֶלְקְּרַאיַה כִּתְטַוַּר לְלֻעְ׳ה וּאֶתְּפְכִּיר.